na dolo na e <hesitation> sani ɗari sabo ki na dolo jikanu jikanuna su sanni sosai jikanu jikanu na ambanta ne'e tabbate jikanuna anandi dishsu kuma nzuni banankoni e na dolo na iti sani ɗari a kani jikanuna ambanta ne sosai har millani milla kakanuna ambantane ki millano ke ambantane'e na dolo sani ɗari a kanni ne sabo bayaninno ne sabo ka kaa'a ɗarinmi jikanuno sabo kaa'a ki jikanuno ki jikanu milla no ambantono ne'e adalla ne'e nzuni ambantano nzuni anandi dishti a bananko nam ai gyaɗaktu alheri sine fatanno kenan milla no ki jikanuna ambantana'e lalle nzuni anandi dishti lalle dishsu wane suni wane to sabo kaa'a ambante dishsu ki jikanuna ki millano le lo kilo ke ambantana'e to daman bayaninno ki ka kaa'a e daman saboki milla mu na banankoti boni zoi diksheno kuma banankono mi na bananko alhamdulillah.